Iyaro manuq e nakko ipiliaya- ripiara i madeceng naulle nrupakiq apaq iyetu manuq e nakoq ipanrei maeleq eleq-keleq na- nai- nappai panre tabburre tajang e iyena tu nulle nrupai puanna iyatona tu naulle magattiq reweq apaq nangngerrangi puanna